Burum nget da chia nemangeth nevat chama lames angerich. Cham ma lames angerich. cham ma lames angerich da klan chia ngeramanget da ngarungt pe vevavat ngeremangetde kang nget aulu da chuleng nget pe vevat da klain chia ngma ngathang nget deva klan ngasana nge chumat chama vath, nge chumas chalan chia. Unchpa vat, de nge chaumar chama vath. Avabichai du lulangnget deva chesneng chia, utha kang chia valangbik, irich sha varemchama achgit, utha kang chia vangbik, irich sha varemchama achgit ma khan chia chama bik ma klan urang nget deva ches nge chia lire chumar auram ma vath de ches ngia chang ngth deri bodem nget ngnev nevat dama gunngn mong nget. Da cha vabi chei de ngaderem chia avabik ura motha aranget avang bik. Pema urtha mortha arang chia bichai, da unget de ngarang nevat chama lames angrama ngrich. Nge chumar chama lames angrama ngrich nge rap nge rap sce chama lameshaige chia threk sha lule sha nge chumar chama ama chirang avangbik deva lule chama, uge chumar chama shelat avabichai nge chumar nget mamar sha lule sha ngaru mang nget temna. Ngeru mang nget temma de lule de nge lu sha lamar chici amor ngam, sha ngaru mang nget vesa ngandaram chia ave chai chai ngrang nget de vesik nge ma. Ngetkna nget pevith chama vath ura kalan chia ivuk pe chama ivath, ivath, ivath de kalan chia sha upet nget. Daklan chia ulul de nge tethna nget mouk pe veth chama vath nget ngri chumar chama vath. Chai chu mamar chia chama sechiareke chulailai ngedarem chia uth da urthma valth da chula uth da ure tethepe urama vath da abes mamar chia uri velk chama sechareke masek chulagi da vabichai ma chama lames angrarik da ure temanget deva achasik ngri chumar chama urama vath. Da chasik ngri suchup chama sechiareke, chaimamar chia ngnamas pe chama sechiareke amarang chui mama chai ngna ma chuleng de ngn tishpe chema ivethchia arang avangbik. Chiasik chia giavath cha da abes ngu chama chairang avanbik chia ma chama salep chiavang bichai vang chumar chia vath ngedra chasik chum mar chamar chia vath. Abes mamar chia chu mar chumar chia vath da chama salep avangbichai ma urit lema ngwt ngvet chama lames angrek avabichai cha ma lames angreik avabichai chama lases agrarek deva chesnia ngth da cha chura mortha tema varema tethna nght tetethna nght namet chama vath, teth tethna puchu pe chama vath deva chama chumar chumar. Chulal chama sechiareke, da tehtra nget deva teth chumar chama vath, deva chesnga ochirek dochu uth da kahe. Klan da lerek pe chama ierek <hesitation> irang da de chia ma klan chia. Kunga da ithadicae maga kuleut pa van get da sa ngeth save gunengmit nget. Deki nget da thi tek nanget pe, ma klan avik ma reke. Daka mir da angbest na chama gung lan avik. Kusek kama lamas anchathik klan. Authia kana tadrem nge chama lamas ancathik klan. Authimana tadrem nge chama lamas anchathik. da nget dekusingi cha patham nagot antha morla da kolci avungbik a ma lamas anchathik ma cha ma slep a vunbik vasik tekumar nget. Doaki a sik klan chia lima chi tek ngnet pe vat kama vat. Ivuk peveth da thitek nagnet koki. Thikimar mamet athama vet da va autha vat uthikumar nanget marpes namel autha.